Mda ndakunda iruunda nlo- nlo ngemaa kasi sakwa le ngikundi isakuulia labda tiifi kwa muda au mchezo wa redio ukasi labda wakati ngapumsika baasi.